guyya suun malaan dadoo harretti deek, baree hindegea suun dufnee woal salamnee woaldagaree, woal chonenee, namayaaakamii, laff teseen taanjelaade worruma kee dufee laaftuun laaf akamitii edee gafedeeakkanaf hariyya woal barenaa maliniin aant hariyoam namayya aniin kesumaa andagarsisii barefedeen kulli.